Kian tanun kuando lai nda fiesta cuando nau lakijit biu budat mole y nibiu te con ljiu njuande con te kun mjie y arroz para mjiujup y siempre nip lami biu bi bi pagas de talung o ru pagas de pagas o de gapje santa de ru te y aveces te mje kanuye y nuye santa ke es santa ñkijily y santa daua biu es para meje nduk nau mang si mang lju daua y lju ñkijil y njuande mjup kun arroz y ya bus con tortilla y de ru amadat ya sijiñat ya te y ya ru aveces ljaung kit mjie o aveces te takji un dia antes te mjie y ya kun ljiua ma ljujuly y ya kun nibiu state gandeus y ya kun nibiu te mjie y si es ntaung tiene ke nbie biu ki camiun biu nik njuñ guaxñiu como las 9 njujuñ para nljiap mjie y njuande aveces abudat tamales. Y pus de ru njuande te un dia antes y ya te ljujuly ru ljiua y ya te gandes njuande y pemp cuande biu manteca de gapje ya nibiu pa ke lae mas mau es de gapje njuande ru ljiee u de talung santa de nibiu o es de pagas o de queso njuande y njuande te primero njuande es mole pero ya ki batit ki pagas para ke lae mas mas mas muu pik kuijip y ya de ru te njuande tata hojas que es de. Pus ru raxi ljiua de ru te ljee primero te muu ya kun de ru te ki gandes de biu pan para lae ljie y ya y njuande tep ki ljiu con pollo y ya nibiu para ke lae biu ntjee y ya nibiu tjay en nda ki olla nda vaporera biu lii y ya para que de ru lae chjijiñ y ya cuandu bata ya njuu y ya de ru ya tsing ya para nkits ru xiljia pik nkindat liedat y ya njuande ya muu para nki chjijiñ ya chijiñ y njuande li lames pik ma nasijiñdat nduk mu ntijidat njuande taguan nda kjuets nda liy ki nkiy y ya nibiu njuande te chjijiñ veces budat enchiladas o dimiut nep abudat ya de ru kit enchiladas lai kun ljiu daua primero te mjie kun gandes y ya pemp njuande ru ljiu y ya cuandu lajañ meje ru. Y mjie te li aceite y para que ru lae mjie ya bajau y despues de biu ya tep lechuga o repollo nda de biu ranuye daua pero mjau mau comoquiera njuande tep kit papa o queso y ya deru para ru chjijñ lai ya de ru abudat nduk muu abadat amadat y ya de ru liyet nduk muu njiaung ru liedat y njuande lo ke es nau muu gua penas ma gae de ru sus comunion de ru te njuande amadat tamjianch pik muu mjau baledat kumu rnu liyet kuandu ma te de ru ya de ru te tamjiach te chjijiñ entre tajin y ya de ru kuande amadat te chjijiñ ya tji y ya budat ru liedat nduk abadat.